Oiraarei oo'ore soopu uu bisio o riiriiaba oo'ore soopu sa oire iu- iusuau. o aga abeahara baari sitaai o paatapitee ha oo'ore soopu boahe'a tahiro aarei o iusuhareeroo aire oir hua- hareeroo bisio, apa'apa pitee sosoperea'a siri'opitee peretea'a haia sisii'opitee barariabaa baarii bapiaro, Aiopei. Ha bisio rui'oea oo'ore soopu, bo tabirirori a uka ore'oo a uka soobeasooabohara eipaareha turuha'o bogi ori'ii'a bogiri aarei o iusuihara ii'oo sooopu aripu tahi aripu ore'oo soopu e'paareha bisio uka oirabaraea oo'ore soopu o a piribohara oo'ore barariabaa. A piribohara oo'ore barariaba bisio pita korosoa'a, tarausisi haia eipa'oo sosoperea kai peretea'a. Bisio oirabaraeaa soopu o aru eapaaehara au o sisii'oabohara ii'oo ii barao sa rapaato pita huku'oe oo'ore barariabaa boorii boatoarei. Soopu aripu tahi, a riirii- haraaboroo sa soopu- haaraha oirau oo'ore proteks ori ii'aa a baiia, ha bo tabirirori bisio uka aripupita'oea ariabuai ii'aa a iusuabohara ha bisio piripita'oeaa oo'ore uu ariabuai aru oo're riiriibohara au o soopu- haraiboroo hitaka oo'ore barariaba. A bisio utee- haraiboroo, uu kootaraka, oo'ore uteeo, pita o utee- haa'ioboroo oo'ore soopuu oari hitaka oru ua au o sisii'o- haahoroo roga'a perete, eipa'oo'oa'are barariabaa. Are uu, o riirii- hareero oo'ore soopu sa bisio oira taupa- hareeu oo'ore barariabaa a boorii hukuihara boatoarei, oira uu aripupi'epitee oo'ore barariaba, sosoperea'a haia peretea'a. Bisio uka oirabaraea hioko'i, a piribohara oo'ore barariaba boorii boatoarei. Ha soopu aripu tahi.